Abakͻsɛm a mebɛpɛ dɛ medze m'enyi bohu bi paa yɛ fahodzi da no. Mepɛ dɛ medze m'enyi hu fahodzi da no bi na mohwɛ mbrɛ esi ma hɛn mpanyimfo a wodzi hɛn enyim boae gyee fahodzi maa hɛn, ͻberɛ a wͻfa mu, ͻhaw a wohyiahyia, kwan a wͻfaa do siw dɛm ͻhaw yi nyinara ano, nna mbrɛ wosii koe gye fahodzi no si hͻ dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a moso motum m'akyerɛkyerɛ mu yie akyerɛ afofor ma woehu hia no ho hia.